Koa tantara mahakasika ny Pakistan ndraiky, niforona zen̈y izy tamin’ny folo efatra amby taon̈o folo efatra amby aô- aogositra arivo sy sivin-jato a fito a efapolo fito amby taon̈o. A tamy zay zen̈y izy nan̈ano kà firenena aindepandansy fô a tamin’ny miozilimanina bôka Laindy nandritry ny firasarasana tao Aindy britaniky.